Buéno̱, rí mbá ixi̱ o̱ mbá iná rá mí rí nandoo má nduꞌyáá mangaa rí na̱ꞌkhui̱i̱ má tsú iná mangaa mú rí naŋawúúnꞌ, xú má ikháa̱nꞌlú nuru̱thu. Nduꞌyáá ríndo̱o rí náa̱ꞌ nuthu, na̱ꞌkha̱ iyooꞌ o̱ na̱ꞌkha̱ yaꞌdúún rí gíꞌdoo má yaꞌdúún rá. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má ixi̱ mangaa mú rí nurígú mbá ñawúúnꞌ naŋawúúnꞌ numuu rí na̱ꞌkha̱ má iyooꞌ mangaa rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ ñajuunꞌ eꞌdxuu má ikhaa rá, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí naŋawúúnꞌ má.